Bueno caney caman samapient anop teman de guiñej moda look méxico méxico guiñej moda look clima de repent aquin, naquint a de repente ngoy indanterda da méxico da lo nock na veracruz de repente arak aquint towa da dañinguy da ti juana da dañinguy aguey shoayey akits endea na monterrey shoaquint perni kats este noviembre, diciembre aguey tiwiakits endaque do atmoy nguy arrash shoayey ñorray, shoayey ñorraj da ñinguy por eso este ganuy ta ninguy pues ikoort a veces de su caja li aguey orraj nguy san dionisio y ninguiel clima pues derrepente sharraj derrepente shoaquint gumajier mi lat diañinguy ñiel da ñi la koy shoaj familiar xikoon da cuña aguey timo ashi akind y nguy guma ajiot guma ajot. Monterrey timush a juet, monterrey showa kin y de repen kaj lagumajuet ñurra tuan aj mod mi clima ikos de ninguey, por es canen caman pues shi showalley cambiado, este clima chiwalley kambaj chijlock cambiado de gumi aj primer puej de repen, lagomajlack cas de repen ajuet de repen nguma juet de repen atokej ajlock por es canen caman este atokey mod ajlock este clima pues enter mexico, enter da monterrey, da veracruz, sajuet tajkim de a veces de arram de a veces atokey mod atokey ajleck este solamente dios ajta responder atokey mod pue por es ganey atokey ajleck ñinguey pues apotsoj pa quinto wan wesh papac nadam iend puej pa quinto wan nagush la gumi apac iend lamban chirraw wesh an por ese ajguey anok tema.